والله معرفشي مدرستش علوم فضاء ، بس الي إحنا فيه ديتي اسمه الكون كل حاجه بتشوفها حوليك اسمها الكون ، أنت نفسك كشخص كون، لو دورت جوه نفسك و شوفت الأجهزة الي شغاله جواك، و عينك بترف ازاي و صوابع ايدك بتتحرك ازاي و النفس بيطلع ازاي ؟ هتعرف انك أنت جواك كون بردوا ، فا كل حاجه حوليك كون وأنت نفسك زي ما قولتلك كون بردوا